O doemillavintitrei o saià ricordou pe-a guæra scceuppâ in Israele. Quello paise no gh'à paxe da-a fin da segonda guæra mondiale. Mi creddo che a scituaçion a saià a mæxima anche dòppo che saiò morto mi. Træ cöse in gio pe-o mondo son che o presidente di Stati Uniti o se leva d'inti pê perché o l'é maròtto e a guæra in Ucraina no se ferma manco co-e bombe.